Ireto avy ny biby tena matsilo saina: voalohany ny saka, ny alika, ny lambondriaka, ny elefanta, kangoroa, horita, sokatra, boloky, ny omby, ao koa ny ampondra.